Ny an'i Brezila iarahantsika mahay fô ankamaroan'ôlo mahay baoliny magnera- malaza magneran-tany matetiky miboaka avy any Brezila iny malo no agnisany mampiavaka an'ny zareo voalohany ary amin'ny kolotsinanjareo mihintsy dia avy akeo koa ilay resaka fivavaha aminjareo any isan'ny be ôlo mivavaka indrindra katolika io na protestanta; dia akeo koa ny carnaval zare any agnisan'ny olo mpagnano fety magnano carnaval maventy isan-taogno tsy maintsy misy zay any Brezila isan-taogno; dia karakaraha igny ny kolotsaigna izay fantako misy agny Brezila.